Binatang na huabiari mula i mandailing guarna babiat, mula i pulo jawaon harimau. tapi bope songoni, ungada dei uramban lagi musim duren, maloja au paitte ittena, madabu duren lima biji, get keau mambuatna tibo tibo mang i pangan babiat, jadi uramban dot bara api, jadi mangaluppat babiat nai tu ginjang ni uluk ku, mulai sian i saborngini, dang gungada au turun be sian gubuk, harani biarna. Jadi gubuk nau tempati i, i kulilingi macan sajo, get mulak pe tu huta inda barani, akhirna bartahan au digubuki songoni, pala nai pangan ni babiat i au, istilahna dimakan harimu ya saya juga manarimo doma, harani aha! Iba marpulu taon i ranto ni alakon get mangan tarutung diba tong i huta, tau tauna! Ma ietong lima na madabu ipangan ia do ipangan babiati, jadi ima so goyak rakku paida ida na, uramban dot bara api i, hona tolluk i lumpat ia i ginjang ni uluku, tai bope songoni? Harana ita na martuhan dottong sanga songondiana i pasarahkon tu tuhan, alhamdulillah sampe manyogot, dangge adong mangganggu au. Cuman ima bekas panganan nai, au pe heran doau isi, bijinai sada pe inda dong na lukah, sanga songondia pe i baen ia cara mangupas i. A duren, yang lecet aha nai, inda dong namela sian gagang nai atopun takkil nai, diangkat takkil nai lek jadi duren do mulak, jadi bijinai marlugut sude! Inda dong na sada pe nadong na lecet, mulai sian i sa tak- sadarion, inda jungada u baen songonibe tu babiat, harana muda i kampung, babiat on guarna atopun harimau on na maradat dei muda songon di ami i mandailing, mula adong misalna i sada sada ni kampung i, na bermasalah atopun hamil misalna iluar nikah, pasti rodoon babiat on atopun harimauon patidao on bolang tu hutai!, tapi na i patidaonna tu ustad dei, anggo tu alak alak na marsalai nai patidaonna i, roia tu huta i jadi romai <hesitation> parsapaan ni malim i atopun ustad i, namaoa do i huta taon? Asi roison babiat ninna dei, berarti adong dei ison naso beres ninna, atopun halak na hamil iluar nikah ninna. Memang kenyataan dei, asal di pareso, setiap kampung i iselidiki adong do sude i, ima so idokon mula songon isadun guarna nangge babiat i, oppui ninna dei harana ambaen na maradat i. Nangge rai sembarangan patidahon, muko nia tu halak, muda ida ia i tatap ia bohi niba, atopun kening niba, opatpulu ari opatpulu borngin nangge mandapot mangan ia i, barang aha sajo, naipangan nia tano! Ima so inda barani ia pasuo dot kalak, babiat on atopun harimaon, harana ambaen namaradat i ia!. Pula marsuo ia mars sitatapan dohot kalak, opatpulu ari opatpulu borngin ngga mandapot mangan, salaku mangan tano sajo. Ima so inda raia i sanga idia pasuo dot kalak i, iusahaon ia dei, pala get lewat penon sanga tonga borngin bage baru lewat ia, cuman anggo musiim duren pasti ketemu dei, pasti pasuo!, na ngga tarilakkon i anggo baharimaui do! Pasti ketemu mula musim duren, paling nanti kalo misalnya kan di sanakan di mandailing, duren itu ditunggu di kebon, nunggu jatuh ngga dipetik, ngga. Jadi paskadang kadang, lagi musimya dia udah duluan nyobain, sanga songondia ahana rasa niduren nai sanga botul do tong duren namatang i pohon, sanga na songondia, jadi isima, anggo songon tu babiat, ima terahir na au namabiar harana tong baen naurambani do dot bara api, anggo dung sannari inda pola songondia be urasa ahana memang. Iba dottong nasala memang narapsala, ia penamaradat dia maiboto ia iba na leleng i pangarattoan, tai leng i buat ia dope bagian niba jatah niba, tontu goyak roa niba milas roa niba iba napor roa niba mangan duren, ima.